Njëriñi saabu daal mooy dangay fóot, dinga sangu, diŋ ci raxas, diŋ ci fompu setal sa yaram, setal lépp, fépp daal. Foo war a kii rekk nga setal ko. Fu war a tilim rekk nga nga nga def kook saabu bam set. <noise> Xime lañ ko dee defare. <noise> Léegi dafaay am xeme, dafaay am dëwlin ak ndox. Moom nga faay def.